Ebi nkesa derɛ le geta bo chɔ chiɔ. nkesa alula ntɔ eke ntɔ̃ kachu awolu wo lu kere we puma taale kɔlɔki rɛ bo geta biri ki nkesa'abo wɛɛɛri. lwa nti ki mkesa'abo wɛɛɛri. nwii mchu njɔkɔ m'iɛ bo ñsã. mchuu mkpikpee lo too m'ie bo ñsã. mg'iɛ bo ñsã wɛɛɛ. mdorɛ nwii mba so mkpɔ. wii msii adaa rã. msie'o mchu mmu mbira. mkesowirã. mbirɛɛ mmu mbi mdɔru birɛɛ mmuɔ mkpennwɛ a'nɛ oso ɔtɔ nja rã nnyia enu ri mma'iɛ bo ñsã sebe kɔ bere tɛi. mga nnyia. abere fia mdala nwii mloi nja ɔkɔɔ nwii kpennwɛm'iɛ bo ñsã. nwii nnyia kpikpee lo too esaa fifia nwii mkpennwɛ m'a. mbire mmu wɛɛɛ. mbo sotɔɔ mchu echu nnwɛba mchu nnɔɔ yaba mchɛrɛ ba mnnwɛ ba echu mkurɛ ba. baaka nɔɔtɔ ñsã gbɛrɛ ru kɔ baa bere dala bee sɛɛ onyia enu reke enwinwi rã deri oso lera we ba si ntɔ ñsã bee. be wara mmu rɛkere jaa mkpikpee lo too were ka ura ose wara mmu wera ka nɛɛ ba weba chu efitoro we nnwɛru we wama wara mmuɔ we'a nɛɛ ɔtɔɔ ñsã ri ki nnwɛ see Egbeja ya ba a sio ware o tor nsan, be, nja, o-cor, ba ra nkpei-kpe oloto re ki dore weii kpe-wen mii rr-ke dõ sõ mii cure õnu, n-wen-re, wen egbeja nẽe ba, tha e-kã gwa re nja odora, n-chu nja o-cor-re dõ rẽ wen so evbeja odore n-chu ekika nne, koo a tia nkica tte ki gwa o-or tito, wemwem wen den-den nja óvor ó se érá ígá áh ru yór, ícú-re-ba, be-ba áh ré, só otor ah, í chu ḿon <hesitation> wá mi kure ra ká ma, weii o-ór ré ki chu-wa kpei kpemá kpeí, obari ánna chi á le mi den-re-yo, ma ó ór kaa jure kpei, ma kpe kpei re wen ya so ke-le nsan, re i ga kire kpei wen, i ónu i ga ɔnu weh, i ah nn̄e oléla bó, ósó hulé, re ke re da bo so kpo re sie ele bo kagwa ota wii wire ba den nu ōdorē a dēn nu nure den be nja ba ra ba, re ke weii mbalo u ele n kpor re ke yur yui sūru̱ tor sō nba tor so ngbōrō tor sō chun- chun re ki lō mo ȯbȯ, bu ra so gu, re ki ma fȯ sē ākpā ra weii sie, tor so ma lo yor Se sii. imkezsa nnɛ ntɔɔ ɛkachu ewo lekere puma taale kɔlɔki. riki mdorɛ nɛɛ winwi ra dera yɔni beo binɔɔ rɛke saa o'oro. nwi gbaiobinɔɔ mnnwɛ bo ñsã. im chuo kiɔkɔ nwi mkpama nja yaba nwi nkɔ msogu wi nnwɛru oki ɔkɔ nwi mgbama kpaa we nɛɛba biri nnwɛ oso gbe nu yabari. nwii bo sotɔɔ mmu mchu mmu rã mbira. msiia daa rã msie'o. mgabira wɛɛ. msie nɛɛnwinɛ ra nkesɛba. mbire mmu nsɛ nwinɛ rã mnɛɛ ba nja reke derãri derã anyɔ berã wara mmu bara fitoro bere churi wama wara mmu we siotɔɔ nsari nwii chuobinɔɔ nnwɛ so egbe nja yaba mnɛɛba. mnnwɛrã obinɔɔ so gbe nja mnɛɛ odo rã msi ke sɛɛ dorã waju kurɛ ɛka nyɛ wajuua'ara nɛɛ'ɔ̃ ntito nyɛ mga kurɛ ba webaa'a wɛɛɛ. ami mju mkurɛ rã ɛka nna mchu ro binɔ̃ɔ mnnwɛ so gbe nja rã mnwi m'a mnɛɛ 'ɔ̃ rii mchua ekpi kpãmaa ekpii mma'oe nu nnyimɛ ade ro brɛ geta bo chɔ chiɔ. mpiara kɛ mpio bimdɔ ɔ̃'oe nu. nno onwire ke. ee tomaa yã mi ntito. awii mi kɔ mɛ ka kpãraa ewo oku okumba onnɛ. ka kpãraa ewo oku okumba onnɛ. ka kpãraa taale achu-ra-o'ku kumba onne rɛ baa nɔɛ bee kpaa enu re ke kɔmaari okoju rɛ nsɛnwinɛ nɛmaari obiɔ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 Mdorɛ chumbere. nchuee ñnyuyuu ñsã mbalo mnwɛru. mchu okofee nnyuyuu okofee nwoso ka rã nsii ura egba. nsi ayo ura gba nwii nkpaa nwii'ãokiɔkɔ nnwɛ bo breonwinwi rã sũa ri ɔtɔ ñsãri. ndoro sũa ra ntito bee tora mi ekarã msũara'ɔ hu ekpii kpama ekpii ra ri nwinwi rã baa chue wara mmu webogwa ma. bee nnanuu nkika webaa'a nɛɛɔtɔ ñsã yaba. mkpaa dãmaa nnwoso egba nja yaba we baa'a nɔ̃ɔ tɔɔ ñsã wami mkurɛ rã ɛka nna wii mjuu'a nɛɛ'ɔ̃ ochu ekpii kpama ekpii. mga gwa'ɔ̃ mucha ekpii kpamaa ekpii. nnyia kɔɔ dɔ be bo gbɔsi ra dɔ mɛ oii ntitɛ nnɔni rɛ baa wii mi kɔɔ mdorɛ njarɛ dɛrɔ taageta ba chɔchiɔ mɛ agwaru rɛ̃ ba mi ekpaa ebo ɔgbɔsi rã waa ju waa kpaa bo gbɔsi rã and o'ii ntɛɛ mga gwa demee nu atɔ kaa nɛwa nɔ̃. rẽ ɔnɔ̃nɔ rɛ kɔ rẽ juu nɔ that day. ebee naa kɔ me ebe bɛi enɔ̃ɛ beekpaa enu nsɛnwinɛ kɔmaari okojurɛ nɛɛobi weta mmani nwoso wereka kara kɔri gbɛɔ be ju nɔ be bai kpaa re'a rẽ ke ro ba kɔri gbɛ to onwi yoa nobi wetã mmani ɔka loi wo ka kɛrɛ̃ we ka kai woka kpennwɛ churara wo ka kɔma okoju onwi. dama oku okumba rɛ juri nɔe'nu dɛrɛ yɔ̃ mpio yaba oro kumba rẽ ke rɛ sɛ kɔ ajuri be tala chu ra'o-rɛ-wo oku ajuri be tala chu ra'o-rɛ̃-wo oku okumba

berã mi msũa rã'ɔ̃ ri mga chue kpii wekpamekpii. alula ti ki mkpaa be dɔɔ wɛɛ. winwira baa kara de derã yɔ baa kukuri ro kuo fɛɛji na bere gbɛ churo bui ebo yaba gbɛma we wosee ee akpa were ja akukuri yɔni nwii mkpaa nɛɛba we baa wa. wa ari nɛɛɔ tɔ ñsã dɛra yɔ̃. dora chu nja nyɛ̃ mchu mpii nkele nkika we wa wara mmu wɛɛwɛɛ we de de saa so era. nɛ ka'ɔɔ mɔni so ɔ̃ oonu. mma mɔ̃ɔkuu ku owuru rɛ to rari kofee puma. mmaja kofee bɔ yaba, talethousand. mma jaaa-e-e saa bɔ yaba. mma jarã ñ ãra nna. mmaja obi nɔ̃ɔ gbreru kɔ sɔɔ taale geta bechɔch bee mpate gera ao ta onne nɛɛ ku kumba onne kukulariɔ bɔse chii we kara ja bia enu woso tɔɔ but soro baba si echii ɔ̃rɔ wa'ii ntik wo kachue kpii klame ekpiiɔ ɔka mɔ rã oku re ke na chuu ofa nno'o ww kara tãma puma ka wii ba nnwe so tɔɔ yo wo ka jarara enu ɔbɔ yaba nwi mga ja be dɔ wɛɛɛnwi mga kurɛ ka ma oie nu bara kasɛ chii rã mma'oe nu Wio bee rɛ dɔmũru brãmi annwɛsɔ̃ mɔbɔru nɛwa'o enu bɛi maasi nnyimɛ mga'oe nu wɛɛɛ nɛ gwɔ̃ tɔ krueka were la nsɛnwinɛ. oku ɔtɔ ra bra mi brã odora rɛ'a nɛo'ela ɔbɔ nɛke dɔi nsi bai. nɛka'a o'kla ɔbɔ ju we gwɔ̃ tɔ. ba kɔri rɛ kara deba ndɛ annyɔni boo bee bɛsaa rekenɛwa kpam a kpikp nwii dale jiɛesaa nwii m'iɛ bo ñsã. mchu mbuu wii ku saa. mkuma kpikpo. imdorɛ mbalo rɔ̃ kueleme wia ri looloo mmu. bi mchu kikai njirã nwii mdoma looloo mmunwii nkɔ ndorobonɛ nsii nrɛbo wo damo kuɔ tɔ rã baa de. doraa dera. winwira baa de nja esaa. tora mi mma dera we demee bɛi re de werebɛ wɛɛɛ wo bari akesɛi lɔ jii. geta ri ninini deme bei re dɛ ju ajɛ olurɛ̃ dɔrieju. binkesa rɔ lare nininiɔ mma kurɛ karã. mmaabo so oka rã gbra jɔ innyɛ baa juri ja nsogu ɔbɔ ra. mma'o nsogu. kɔ̃ nsogu so ka ra'o. innɛ thousand mma kɔ̃ nsogu wo bɛrɛ naira. mma kɔ̃ nsogu bɛrɛ kpa naira'oo lareri ɛɛ-oosilaka mima rã awii mi kɔ i-kɔɔ nsogu maa. mma kɔra maa. benu ri mma kɛ mpio chu ntɔ̃ lankeri. kpii re dɔ mɔ bɔra olarieri ri mga'a akɛ mpio bɔ ajɔ rii ri oguru nsogu ri'moo weii bi tor ta sō tor Ōkire jāa nu ōōō cluu epeii kpa mana kpeii bāa weii re mii we-weli wen weii-nu aju dor mōoru kur mii ju mma ka ke yi ēbiennayi ebiénna ōso eken eleme and npoo āōru bāa mii ebaa-aye ōkurēe ka binnaā binna oso eken eleme-bēa eken-re chure wen kumāa lōosōosie Saa and ii enne ken eleme ra āto dor gab re kabere nne nwen <hesitation> abēereju āchure wōo gba bāa āa bāa ōou wen āa-mana bāa re bēe <hesitation> kāa aā papa-re āchuyi wen kumāa ewōo ka bayi sōo obor yēeh chuyi suwara eláa obor chuyi suwara O⁰ tor nsan kuma sōo kere kere ogbere ōso ojuwaā ken, kāra bor ōrn re ke re gwāre chuwāa ken eleme O⁰ mmēe Osuo re-chu ken eleme bōl mma e-bible. nsan gbin-gbin re buyiya nsan gbun-gbin bāa oso ken eleme. re boya nsan gbi gbi ō-so to-wey, re bol- ya nsan gbi-gbi o-so nāa-na, bol-ya o. ii ate o-lee-ya aii ru nne eār tíma bí ka ke ebol-re ni o leeya ru nne ear koō, ate baā re tor a gba-ka ra, abby yor a a tor Ngbei-ngbei, ta emere yor a-cuua, wen- re nēe-nu r ka kpa ra tor-tor be nāa-ra sai gbakara wen re nāa yoro or o-so ebo nēe nj̅a re h- le, wen btu ra ru getta re li-li, a. saa re por ru ra ka re nāa, tor-tor bēe ō asāa ru o kur re nāa re por-ru, ka chure-reē. sie wen so opayi are losō por-ru bol nma-na nu gbere kōo eta emere bi re jur bere kp gwa kere gwa aabel, bere elera ātor yor